اگر میں باہر جانے والے رہے اور مجھے ہونا کہ میری پڑوسی جو ہے، انہیں جرہ سا میری جھاڑاں کو دیکھ لے، تو میں کیا بولوں؟ بھائی، جرہ سا دیکھ لو جھاڑاں کو۔ میں آئے تک ہمیں پڑوسیاں کے کام نہیں، تو کون آنے والا؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا اچھا، پڑوسیاں کو ایسا بول دینے کا۔ تمہیں ہمارے ضرورت کو آتے، ہمیں تمہارے ضرورت کو آتے۔ ایسا دیکھ لو جی، ایسا جھاڑاں مر جاتے، کتے اچھے جھاڑاں ہوں، اچھا لگتا۔ آہ مر لے گو، تو جرہ سا پانی ڈال دیو جی۔ تمہیں ہم نا تُس کے پیشے دی رہے تو بان میں اتنا، تمہیں جرہ سا تکلیف لے لو جی۔ ایسا کیا نہیں ہوتا، ہمیں جلدی آجاتے، دیکھو زیادہ بک پار نہیں رہتے۔ ایسا تو پورے جھاڑاں نہیں مرنے کے رتے، ساتھ چھڑاں رتے نہیں بولتے تھی، تکلیف نہیں دے لیتے۔ جرہ کر دیو جی، سمجھ لیو جرہ سا ہمارا، ہماری تکلیف۔ تمہیں نہیں سمجھیں، تمہیں کون سمجھیں گا؟ ہمیں پڑوسی، ہم پلی تو دوستان جی سا رتے، ایسا ہمارے باتا سن لیو جی۔ ایسا بول کن دو، سمجھا لینے ماری، دیکھو میں۔